Mbon oro anwamde ami ndidi mkpo mfin yenede ime nte ete mi ye eka mi otho mmo ikinyeneke ukeme edi mmo ana anwana akabi idem anam ami nyuñ nkid that ke emi ntu ufọk emi ubuene ufọk ubene nnyin nsukhorede idem mmo mmo nta enyesin ntak ndọhọde ke nsukhọde idem ebem ubọn iso oto ke ntak nsukhode idem oro ami ndise ndide mfin emi mi eke di nkesukhọkere idem maybe mkpo saña ke mme obio mekeme ndisaña nkatañ mkpo ntre nnam ido mifọnke ah musukhode idem ke akpatre anam uwem emi midaha ubọn ino abia family enyiñ family to okay abiad enyin ufok fo abiad enyin obio fo abida enyiñ utie emi ofo otode ke edieke ofo mumamke ido edieke mmo mikpinwamke fi saik mmo ama siak mmo amakanwam ini mmekud ufọn mmo kidem mmi kusun mfin emi mi enye esin ndọhọ ke mmo ama anwam mi eti mmo ekedi mbin ekenwambe mi ọnọde mi uko ndida nnam mkpo kusen mfin emi